<hesitation> kó'o kuchoyó ta kini kua no kó'o kucho ta ngu ho o on. kó'o ñó kuajan, kó'o ñoó kuii, ho o on, kó'o ho o on. na vidrio kan mio ako kó'o plastiko, na ho o on. hó nochí yó ná tangu na kixaó tinrudee a tinru nruchí a ho o on. nuguan kixá mio ta najan kuchó ta ta ngu ná kono yó tá nayó ta na nakontu mini caldo nguan há ho o on. aná na nruchíi tu na nrea deen ha ho o on. nunguan ni kixán mió ta najan tu kuchó na kono ján do ho o on, ho o on. <hesitation> najan ni kuchó ñóo yó ná ñoo kua jan casi odu nidagana kuchoan na plastico jan ana vidrio jan ngu na kuchongana.